Okse nikonihtos tlen tokatl, inon inon nikita melahka kualtzin inchan kichiwah keh melahka mota sa keh kanan okinmachtihken kenin kichiwaskeh, melahka kualtzin inchan kiyektlaliah, amo nikmati tlen tlen ika inon sekilia tokatzawal pero e- mati kox yineli de kali kikuitiweh o kox intenkualak, amati de tlenon kiyektlali, nes sekonolilia, amo totoka wetzi, asta yolik xixitintih, asta nochi xikxixini tos ya wetzi, tlakamo yeh todavía san tepitzin otikokotonilih sekan yon amo wetzi, chikawak kahki, amati kienik yolamatih, kienik kiyektlaliah, amo amo nikmati kieni yehwan molnamikih para kiyektlaliah o de kanin kikuitiweh tlen ika kiyektlaliah. Nikinmita yehwan mochantiah itech itech kali, ki okanah itech ilos, o kanah kan mamokitzki kali, ompa kisasalohtiwih, ompa kichiwah inchan, iwan neskeh no kitemowah kanin kan mamo lelahka sewa, ompa kitlaliah inchan ki kisassalowah itech kuahmeh itech tzotzol tla ompa otikonkah se tzotzol yeh ya ompa omochantih, o itech mokaltempan, tla amo tikachihtok tlahsol yehwa ompa mochantiah, ompa kisasalowah inchan, pero amo tlalpan yehwan nochipa wehkapan mochantiah, nochipa wehkapantzin kateh, iwan yehwan ompa kan mochantiah ompa kinkuah kinkitzkiah papalomeh, kemanti se papalotl ompa patlantinemi ompa motzikowa itech ikak tokatl, tos ompa konkitzkia ompa kikua, o kanah moyomeh no ompa motzikotiweh, tos yehwan ompa kin kinkua, ompa ika yon motlamakah.